Tàìŋ ɗùȧa dìì wo dèda miɔ̀ŋ anyùʋŋ nyaŋ yaȧ naȧŋ kùwùè maŋ gbȧmȧŋ maŋ, wo dèda miɔ̀ŋ yaȧ wo keemeim zòòbɔ̀ɔ̀ŋ kɔ̀ùmgbaȧ, ȧŋ naŋ wa kiȧ jìwè wo jiì bȧ, wo jiìɔ wa gȧŋ, anyùùŋ naŋ kɔ̀ maŋ tɔpù maŋ bɛɛkì aaŋ sìȧ aŋ sɔìjè nyaŋ nyiŋ ɓɛɛ aŋ kòȧ maŋ tɔpù maŋ bɛɛkì, anyuùŋ dèlȧ wo jiì bɛɛkì, anyuùŋ sìauŋ maŋ tɔpù, wo jiìɔ wa gȧŋ nȧȧŋ gbȧ woȧ wa kèè jiì fɔsì mɛ̀ lii wa wèè ka yɛ̀mɛ̀ wo jiì wo yɛi gȧŋ, anyùùŋ nyaŋ woȧ wa nɔŋ nyȧȧŋ wo jiì mìȧŋ jiì, kɛɛ ɗɔɔ mɛ̀ lii wèè nɔŋ jiɛ̀jiɛ̀ɛ wèè ka yɛ̀mɛ̀ jiìɔ, wo yiì gbee yɛi e taìŋ jiɛ̀jiɛ̀ mɛ̀ lii wèè kauŋ yɛmɛ̀, wo yilìɔ naŋ wa gȧŋ, wo yilìɔ ȧŋ nyaaŋ wo jiì lɛ wo yilì gbee wo, mauŋ yɛmɛ̀ sèè auŋ kiȧ dȧȧ hoo jawa lɛɛ̀ ȧŋ koàuŋ, sèè auŋ kiȧ jìwȧ maŋ jawa ɗi nȧŋ yaȧ hiniè wèè auŋ goono gòònò maŋ jawa ɗi koȧ, e fè yilì jɔ̀ȧ, sèè wo kiȧ fà taìŋ nɛ ȧŋ nauŋ jìwè lɛ, mìȧŋ anyùùŋ aŋ bà nyiŋ yewe wa ɓɛ̀ amaɗù, ȧŋ yewe kiȧ, aŋ bȧ nyiŋ yewe ko ɗiàùŋ, bȧ nyiŋ ɓɛ̀ teenlȧ, ɓɛ̀ lɛ̀kpɛ̀, jiìɔ naŋ wa gȧŋ naŋ jùò sùȧ, maŋ yɛ̀mɛ̀ kaa wiɔ̀ naŋ wa diè, è kùwaùŋ hoo taìŋ almore wȧȧ è yȧaùŋ gbilie, becauae fè wa jiì jɔ̀ȧ maŋ yɛ̀mɛ̀ fɛiɔ̀ kanɔ̀ɔŋ wò naŋ kpɔtukpɔ̀tù, wèè mauŋ dɔɔ̀ è fè dɔ̀ɔ̀ɔ jɔa, ȧŋ woȧ nyȧȧŋ yilì, wo yilì gbee nȧŋ yaȧ mȧȧŋ wo jiì, nyùùŋ gbiŋ naŋ hnè yaȧ kòȧ sùȧ jiì bɛɛkì, wo dèda miɔ̀ŋ wuŋ guùŋ naŋ wa yɛ̀mɛ̀ tɔ̀pù guùŋ, keeme miɔ̀ŋ wuŋ aŋ jiì nɔŋ wò jiwe wa yilì gbeegbèè nyiiŋ nɔŋ wò jiwe wa wo dayȧ deeyèuŋ nɛɛmaŋ, aŋ yilì gbeegbèè nɔŋ wò jiwe wa, ȧŋ woȧ nyȧȧn jiì wò mȧȧŋ ke saaŋ kpùnȧŋ. Wo jiìɔ naŋ gȧŋ naŋ wa jùò sùȧ, anyuùŋ kòȧ maŋ bɛɛkì dìa, anyuùŋ kòȧ maŋ tɔpù dìa, a fe wa faaŋ jɔa, aŋ sɔìjè nyaŋ hiŋ ɓɛɛ aŋ dèlȧ, wo yilì bi fè wa yilì jɔ̀ȧ, wo jiìɔ naŋ wa gȧŋ naŋ wa jùò sùȧ, maŋ yɛ̀mɛ̀ kȧa wiɔ̀ naŋ wa diè, wo tɔpùɔ dèda wiɔ̀ naŋ hiɛ̀ŋ lɛ wo jiì wii nauŋ wa nɔŋ diè vȧuŋ, è kùwàuŋ hoo taìŋ almore wȧȧ, è yȧaiŋ gbilie because wo fè wa jiì jɔ̀ȧ maŋ yɛ̀mɛ̀ fɛiɔ̀ kȧìŋ nɛ wò naŋ kpɔtukpɔ̀tù, wèè mauŋ dɔɔ̀ e fè dɔ̀ɔ jɔa, nȧȧŋ ȧŋ naŋ wuŋ nȧaŋ jȧȧ hmɔ̀ɔ̀ŋ fɛ̀ì jiì wiiŋ wɔŋ dɔɔ̀ fè dɔ̀ɔ jɔa, ȧŋ woȧ nƴȧȧŋ wo yilì wo yilì gbee wuŋ nȧŋ yaȧ mȧȧŋ wo jiì, wo jiì wii anyùùŋ naŋ wa hìɛ̀ŋ maŋ tɔpù, anyùnòò ɓɛ̀ fole, anyùnòò ɓɛ̀ amaɗù, anyùnòò ko ɗìȧuŋ, anyùnòò koɓɛ̀ teelȧ, anyùùnòò gȧngȧȧmȧŋ, e fè wa e faaŋ jɔa naŋ hnè, ko kìlè lii gbiŋ aŋ hnȧŋ kòȧ jiì wii, nyùùŋ gbiŋ naŋ hnè yaȧ kòȧ sùȧ jiì bɛɛkì, wo dèda miɔ̀ŋ huŋ guùŋ naŋ wa yɛ̀mɛ̀ tɔ̀pù guùŋ, wo jiì wii fè wa jiì jɔ̀ȧ wȧȧ taai è kùwȧuŋ è yȧauŋ gbilie saaŋ yii dìì, wo jiìɔ naŋ wa gàŋ, taìŋ fɔisì mɛ̀ lii wo dèdȧ miɔ̀ŋ naim kòmò ka yɛ̀mɛ̀ jiì wo yɛi gàŋ, wo jiìɔ naŋ wa jùò sùȧ, e taìŋ jiɛ̀jiɛ̀ɛ lii kauŋ yɛmɛ̀, a woȧ kèè yilì gbee ɗɔɔ fɔisì mɛ̀ lii ka yɛ̀mɛ̀ yilì wo yɛi jùȧ sùȧ, wo jiìɔ naŋ wa gȧŋ ȧŋ naŋ goonò ȧŋ goonò wo keeme miɔ̀ŋ huŋ ɓɛɛ wo kòȧ tɔpù dìa ko gboouŋ noo, e fè wa jiì jɔ̀ȧ, Aŋ jiì nɔŋ wò jiwe wa, keeme miɔ̀ŋ huŋ aŋ jiì nɔŋ wò jiwe, wa, aŋ yilì gbeebèè yiiŋ nɔŋ wò jiwe wa, wo dayȧ deeyɛ̀uŋ nɛɛmaŋ, yilì gbeebèè nyiiŋ nɔŋ hiŋ wò jiwe wa, zȧ wo wa pɛɛ nɔŋ dȧȧ bȧ wo dèda miɔ̀ŋ wo fòo jòȧ jɛ̀wɛ̀, wo nɔŋ jìwȧ yilì wii bȧ wò yȧauŋ nyȧȧŋ sùȧ, ɗɔɔ yii maŋ yɛ̀mɛ̀ jiì, ȧŋ woȧ wa nyȧȧŋ jiì wò yaȧ mȧȧŋ ke saaŋ kpùnaŋ, wo jiìɔ, wo kpɛ̀ɛ̀yɛ̀ jùȧ sùȧ, maŋ ka auŋ pɛɛ kiȧ dȧȧ jùù lɛ dònȧùm nyɛ̀nɛ̀ŋ wèè mauŋ gbɛ̀ɛ̀ kɔɔ, wo jiì wò yaȧ yìlì gȧȧŋ wò yaȧ yilì gbee aŋ yìlì nyaŋ sùȧ, jiì